Nyama kimetha hi- jighu muda mwacha. Yashighwa ikangajwe hena moro <hesitation> kwai- kwai nehegha uwi- uibare kindo kicha, halafu ulindengesha handua hangire moro. Moro na mthi wia ukaku- uka- ukauka kwa muda kidogo, iume kabitha iume kindo kicha. Kangichi kangi nyama- nyama- nyama- i- ibei- ibanikiwe kanapho vewe ikengejwe. Nyama ikeghegwe ni- ichilola na kwairima iiya muda mwachalu luvana, hichiboahi. Henaicho bungwi moro ikangajwe gharomechi nachigha kaghaja foenambari meranyi nyimboni chicha niiye. Ikengejwe hena moro ichiika muda mwacha cha halafu ighire mbungo ichinona eeh! ya nona.